To ɗum wiiye jeetati, ko warantam to ɓernde kanjum woni, ɗoon kujeeji ɗi yonki marɗi koyɗe jeetati, ɗoon kujeeji ɗi yonki marɗi juuɗe jeetati, kujeeji ɗi yonki marɗi juuɗe jeetati kawtibanaa gaaraaji najoje, ndembo misaali marɗo juuɗe jeetati ka njooni Octopus.